Wo ma da gbe ni una oma da gboron oooo na ka da ogolo we <noise> mo ka da oo mo ka da mi etiako irereje urun dede mo ka da loo dede fenefene tuta mo ka loo dede bi urun dede fenefene mo ka da ni oje we eja mi oma ti eja gbi gbe mo gba fe si ee mo ma da ko eja dede ni ko ime kpe ni ikanbo ni mo ka ko dede ni mo ka ko dede ni mo ka da si ee o ma da kpe ooo omi we ma re mo ma da to uwan temi fe mo ka da gbi ee tsi mo ma da gbe tsi eren ka da kino o ma tsi obe ekpo wo da fe si ee oo obe ekpo we ti ene gba we ogbe we ene wa lo fresh pepper ira ti ene gba da ogolo mi mi ren si ee obe ekpo ikaranbi we ogolo mi mi ogolo gbi gbe ona ra dede gba munu wa kuro mo ka loo dede fenefene mo ka da gbi ekpo we gbi potti ni una potti we ma da a gbo ira ti ene gba wi katu ni yon we o ni ge mo ma fe si ee urun we tsi tsi ira eten we mo ka si ee run gba ta mo ka si ee run gba ta banga soup pi we emi ma fe si ee no oma tsi eja gbigbe mo gba fe si ee emi ma re obon gba ra eyen we dede ra eja ti mo gba fe si ee dede kuro mo wa gbe wa ni iloli mo loa reri gba koko una ono wa gin eyen we dede mo wa gbe ni una mo ma da gboron ooo mo ka da gbe tsi mo ka fo eyi ma fo mo ma da fofo fofo omi temi ma da fe kuro gba da gi potti we kuro mo ka da yo emi ma yo mo ka mu ni potti omiren mo ka gbe ni una Mo ka dà di ekpo we ní mo ka mí ogolo we ní mo ka mí ogolo we ní mo lo ogolo we dèdè kuro mo ka da mi maggi uwangue bélètétè orugbi mo ka da ko dèdè ní mo ka da dé ke oma da gboron o ooooo mo ka da da gho mo ka da de mo ka jutsi kékère oma de gboron ooooo ní obe ekpo we ren o mo ka da ru mo ka da gí ide potti we mo ma da gba kene o ma da gbé to ubo temí fé i mo ka dí ikanan bo we ní mo ma dá dè ikananbo we ní mo ka da ju tsi o ka da gbóròn oooooo ọbe ekpo wi una o o ka gboron o ma da gboron ke ke ke ke ke o ma da tu uwan te mí gba da fé gbe tsi mo ka da gbe tsi mo ka re gba gbe ku una we ke oma da tse eba ti mo fó eba we ní una Emi eba ma da wi una ooooooo oma da gbóròn mo ka da gbe tsi mo ma gbe tsi mo ka dà dà ní mo ma da ní iroba kuro ke mo ka da ko igarrí ní mo ka dá ti éè mo ma da tí éè kuro mo ka dà yidé mo ma da yidé kuro o ma da tsi kula mo fé koní mo ka da gba iroba we tem fé koní mo ka da gbí iroba mo ka din gba ko ní irobawe mo ka da di éè erèn ma da ki nói o ma da tsi igbagba ikpogiri mo fé-si eê tí itse kírì gérè ọjé itse kírì ní igbagbaikpogiri we emí mà da ri obon oma tsi eja mí mí mo fé gba si igbagba ikpogírì we mo wa rí ikpogiri ra urun dèdè fénèfénè temí gba fé si éè kuro gba ra eja mimí temí gba fé si éè mo ka gbe gbe wa ta iloli o ma tsi tsi igangan mo ka yọ igangan we Mo ma da omi gbigbo ní kuro gba gu we dèdè fénèfénè kuro ogolo we mo ka lóò dede fénèfénè mo ka rin pottí wo ká gbe ni una igbagba ikpogiri we iwọ yayan omilo dèdè wo we winó mo gba lóò ogoluwe gba mí potti we ni una ke pottí ma da gbo wo ka mí ekpo isan guwe kérèré gba mu ní pottì we gba gba ke wo ma da gba kekere di ono ka da ogolo ní ke mo ma da ogolo we ní gba gbe ogolo mo ka mí omí ní mo ma mí omí ní o ka da ju tsi ni una we ira eren mo koko una we ni esen oma dà gbóròn ooo kekere de oma da gbóròn kekere de wo ka da kó eja eja mí mí wo ka mí gangan we ma gueve dèdè kuro ren mo yọ dede kuro ren mo ka koní pottí we oma da tsi idibi mo fé mu ní kéren gba guwe dede fénèfénè Wo ka ko ní wo ma ko ní ku ro mí uwangue ní wo kada mí dede gba ko ní wo ka de ke wo ma da de oooooo o ka dà gboron gboron gboron gboron gboron gboron gboron gboron o ma da gboron gba to uwàn temifé mo ka dà gbe tsi mo ma dà gbe tsi érèn ma dà kino ira to bọgho we tí énè gba tsi oma tie tie o ní énè bọbó ere we éè tsi ere tie tene ene ma tsi ere we iyénè wa kpe énè ní ira eren we énè ka ju wérè o wo ma wí onugho érè we we gbo we éè riona eyi a wa kpe kpe kpe kpe kpe we wa je iyemi ka dà wa ni ira érè we oka da léè énè patapata patapata ogure ka kpe énè ka sa ira eren tí érèn tí énè gba tsi ometietie eye we botoja bo toja we Ọ ma teren tí ene si bí ghaan botoja we a ma gin wa we owun ene tsi ita énè gba keren énè wa gin te kun ren urun ku urun tí o gha wérè ee wino eye yi botoja we tí énè da agba la gba boja we ọtọn énè ghaan tí énè bí ene ma bí a ghaan fó boja we a ghan éè si gboron ju were wo ma bí oma tí wo bí ọma tí wo bí aghaan éè si gboron boja we juwere eren de i ira bí o bọghọ tí a bí énè fó énè gin oo ira eren tí iyere bí uwo fo <> wo ma sa iyere ma le ye gba re ubo ku ubo we nemi sun ode we sun o de ní ira eren we we sun ode wo ma sun ode wo kuren eye oyibo botojawe oma tí énè bí mo ma si bí oma tí énè bí gba fó a si rin etin re oma tí énè bí botojawe aghan we wi àjà wí aja tsi éè ku tsi éè ti éè jọ ome ka tsi utse tí ee jọ teri wo we we tsọn urun we gérè Oma ka tse utse tí ee jo wa ma bí ọ ma fó o ma éè si gba oma eye oyibo bí énè bí ta bí bọ toja we ghaan dí éè da fó ní orrgho re ọma eye we oyibo a si ka mo némí bí aghan fó bọtoja a we ira de tí o bọghọ we irade ní ira to bogh ne ní ténè gba winó iyénè bí owa énè do kó énè urun bí wo te gba si éè oje ira to bọghọ we iyemí é kọ mí bí mote ra si éè ọjẹ o. Iyemi ma mu ogolo gbé mi di ema ra lo dí mo ra ló ogolo we mo mí eju oje tí iyemí fé si ee owun mo gba ma oje sisewe mi éè re gba ko oje ni ubo ku ubo gba wa ogolowe temí ló we owun mo gba mí eju oje tí iyemí fé si éè owun mo gba si éè ni ira eyi tí emi gha we ireye ki irey éè wewe ubo tí a kèlè ra si éè oje dèdè fénèfénè ni oje urun ti a tsi ee ní iloli utse utse utse ilolo tí a tsi éè ireye ki ireye éèwa wewe ro gbi emi eju mama mo ma gin eju ma ma mo ma gin ma gba alelí eju mama Mo ma gin ukpo temi sun gba kpe ara mo ma gin mo wa ti éè dèdè mo wa tsi iloli mí tsi iloli we gba tse gba gba tsi eê gérè gba gbeju to terí mí éè si ra lèfùn oma eyewe oyibo botoja we ira tí wi ee gin gbi aghan gin dí a gbi iloli aghan eê gbi iloli ira tí we gin gba ighan dí a ra si eê urun ọma eye we oyibo ti énè ne bojawe éè ne mí usi ee urun ée he mí gbí oje gba gbe bi una gba si. éè aghan emí a ba ti eê si eê terí urun ku urun tí uwo tsi eê ni ira reren we ọma ko ma ren aghan to mo botoja we éè winó aghan ama gba tsi éè gbi nemí gbí oje ní una gba nemí byu to iloli wo ma ra tu iloli bóbò do kpe ẹjọ tí o gbi éè gba wi iloli tí we nemi mu okpa mu tuale owun ọtọn énè ghaan si winó bí énè gba gba tsi ee ní eyin ro de tu wo da nemi ko ní eyin ro de tu wo da nemí ko ní kerenfo tí o ma da gin o fé ko ní eyin ro dèdè o ma gin ofe ko ome tì o ma gin o fe uri ulieko Bi a ti éè si éè urun bí a ti éè beju to iloli ubo te gba gbeju to ara kérèn wo ma da gun wo fé ko one ka wewe ro gbérè énè wa wino ra gi esete ra gba iloli ra ra ra ra ikarun eju eyi gbe mí teren dí uwo si ma gin eê yi urun tí a ka ra eju urun tí a ra tí o ra tí uwo gba fe se éè urun ní ira ren de ighaan ren de ni ira to bogho we tí énè éè bí iyénè winó énè éè tsi éè ubo ku ubo tí á run utse re wi éè ní arun gba gin nu we gba gin we nemí tsi éè wo lati ra ju utse we ọma tí ene bi tsi eye we oyibo bọja we wo ma ran ọma utse di ọ ma do gin gbérè gin gin ira a tí éè to tí wo gbe fé re ubo utse we ira ro ma to ira eren o wen won gba re emi dé mí éè ni oma tí o wa gin gbe mí gin utse te mí run uwo do ra tsi éè rén gbemí wank tsi éè gbemí mí éè ní oma eberen oma tí oritsénèbuwe oma temi wa ran wun utse emí ma gin gbe gin re gba gbi eyiwe o ka re gba mu wa gbemí o ma de gidije tí énè bí botoja we ghaan Eê tsi utse tí wo ran aghan owun a ka tse o utse tí wí a man aghan utse érèn o wùn a ka tsi éè énè de winó énè de bi aghan kuro a yoma gidije ténè ne bọjawe ghaan ayoma buru kun ayoma ti o gidi ore uwo to bi oma a yin dí uwo ma, wo uli owun énè né boja we tí wa bo fó tí éé gba a ya omere ti o wa tí una ni o ma wa we éè ní utse omiren utse una nó kan ren tí éè fé gí eju gba ri éè aya omere eju ma ma oka kpe iyọkọ aya ọkọ o ka kpi iyọkọ igbe owun énè né ní eye tí o si dà eyewe oyibo ayoma tí o ka kpa ore o ka kpa iyọkọ igbe iyọkọ ma bí uwo fó we gba wa in we gba urun tí iyọkọ gin gbérè gin to wi emi re gin owun wo fé tsi éè ira dé tí o bọgho we énè éèmáà énè éè ka tsi éè temí wí ubo we imi ee nemí kpi iyọkọ mí igbe o wa ne urun tí uyọkọ mí wa tsi éè mí o ma tse mí Mo wa gin gbe ma ma urun ti wo tse we urun we urun we yl eju o eêtsl ubo tr a kele fo owun a agháàn kele ku mo kpe wa dl egin nr leare nfo gba kpe gin gbe ma ma urun we tr wo tsl urun we urun we o buru gide gbo o ma da tsl udaju ml éè ma ma gin gbe gin urue we tr wo tse ren urun tr wo br emi tse ren urun tr wo br emi tse we éé kon mr eju temr mi éé wai ne mr kpi iye oko mr igbe eren ka tse temr nr eyin ro keren dede nr eyin ro keren dede nr eyin ro dede emr emr keren nr ira mr mi éè gbo urun mi a ri ona ēè utbo tr oritse gba da tsl éè tr oritse ne mr tsl ēé gba da tse dede emr keren mo dr ma ma ren emr ma da